ʻO kekahi loina ʻAmelika Hui Pū ʻIa aʻu e ʻike ai, ʻo ia hoʻi ka pāʻani pōhili a me ka pāʻani pōpeku. ʻAʻohe loina a i ʻole hana kuʻuna maoli a ka poʻe o ʻAmwlika Hui Pū ʻia ʻoiai he mau lāhui like ʻole i ʻano noho ma kahi hoʻokahi ma muli o ka naʻi ʻia o nā kānaka ʻōiwi ʻAmelika i noho mua i ka ʻāina i kapa ʻia i kēia manawa ʻo ʻAmelika Hui Pū ʻia. Eia naʻe, ma hope o ka hala ʻana o kekahi mau makahiki ua hele a laha he ʻelua hāʻuki. ʻO ia hoʻi ka pāʻani pōhili a me ka pāʻani pōpeku. A…ʻae he mau hāʻuki i laha ma ʻAmelika Hui Pū ʻIa a ma waho kekahi.